Tuu om iks <hesitation> tähtsä asi, selle et kui tuu olõs olnu Ttanicu pääl, sis es olõs tuud kuulsat luku egaq filmi kumbagiq ilmselt kunagiq olnuq.